Яхдон барои ман рамзи нигоҳдорӣ ва ғамхорӣ аст. Дар он хӯроки хонагӣ ва таъми меҳрубонии модар ниҳон аст. Ҳар бор, ки онро мекушоям, ёди хона меояд. Он макони тару тозагӣ ва тарбия аст. Яхдон мисли як хазинаи хурди оилавист.